EEeh, maa-ayiekro, aliey, abli-yataa, ni-dula-mee yataa, aliey ablee ali-dula, ina tiata mee yaa, de-etoh, yaa de-etoh zia-eyiiyee, oo-whu kuu-bi-idola, yiee, tuwa-ade, yaa whoo mashie ufrufru, ado adu, chie, nieyi itwoa ade, nieye aba- meyi-ikuun, aba-eyihee abaa whoo, atiyrion, nede-idula, wam-tator tietaa, nia-biata, ablee, nor kia, abiataa aba-blee nor waa aduo, yaa baa-ju, eti-akaka, aduun, ablun, eti-akaka aduun kposi-kposi, eke-buu, isi mashie, otiu-fiu, amaa, azadu-uwi-oo, wanstata aka, plee netie, kabi-rey idula, ani-nisi-nisi kposi waa, moona, nor, ki-riow dul, wuju-gwaa, eyieye, ali-kuu, atiarow, ogboyi, ne-eyiyie ikwom. waa, bua ba wuu, acheze, aju-idula, ukro-apa ala-ma-ayi-mee, ukro, osimeyi ju-dola, osemeyi nikala-la-ba, wuu-meyi, ala-bi, chui, awi-mande abi-meyi, adrun, acheze, mee, yisi, ogbeyi, olobu aba-ablee, nia-egri-gri, iju, ede-idula, nikali-meyi, ayaa nor, iju-bi, eki-bu-si, yietaa ali-kum-eku-kuu, kali-ibuu, ku-kuu mee.

Ayor, aki, emash ali, mizeze, ageyi ooh maa, dii, ede, wormah, amaa, stata-mee. emash amaa, aplibi, ayuaya, abi, bua, fua, ukro, amaa ali-namee, ayor enyi, aki-mi-si nan naa aki-igba-fee, enyi-yi adimomu, nezi-kaki-yaa akim-mi, reje. inege, awia-afua, nena waa-stata, kiee, emu, mee izi-oyii-izi-era, eyim-ejie eeh, niki leeh, naa-array, ukroma-isom, nena, bi-ba- baa yor-kim, ma-sene-awaa, aka baa, ayor <hesitation> igbature adim nika-ki, nbua-bi-rezi, omema. eneme, iyim, ijie maa haa ni, eew ene, ma ayom, yebuor, isom-naa ma-yom, ma, sene-ni, igbaa fue alah-mi-nanor tiet-mee aka-kuu, n-hla-hla, aka kua, okpehe omaa ade, de-kalomi kpo-kpo, omaa ade, kalami, nu-stie izi-zia, stiata ukro amaa ali-naa mee, ukro, icha-che-gaa, ukro ala-okpahe awa, alim, mee nom, ukro ala-anim-koro, ukro amee anime koro kposi, appia-wi, ezi-gboro gboro, ann ala-ma-ayi-ukro ama-ali-me me, nikala ostornejie, isi-ka-ee izi odaronachu, ize-za kie mee, ukro-amme, ama-adaronenchu, ayaa ma-bi buu domuu ebi-etie, awutie ukro anaa, ala-okpahe awaa alim-mee, ayutie, ukro awaa, alu-ajua-utie, agim-mee no-okpo-kpo, elami-ade aba-ayor ne, ala, ma ade alaa, ayor mee, maah nu-zi-ka-ageyi obim baa chee wee ettie, okpahe-tie-bua-ba-aye, agim ehee. malu-ize aba-ratim-awa tie aguyaa. Igboro-gbadaa, kor-yor ukro naa, wayi-ukro naa-ni itami, waa, ayie-ukro amaa, okposi-waa ayie ukro naa okor, buo-moor bi-si gbaa nom, arireeh de ka-la-mi okpehe, gbree kuu si ukro kwaa, ijan-jijajay oo-nam ibu si ukro amaa ayaa-ijan-jijajay mee, ama agi no bi-bua afua, ni-iwi. Utie izi-ziza ali-ibi attimme kiee orr-okpehe, aba wi-igo, abiem, arereeh, bree, ahaa-ni-nkwa ijajijajay shee na bua ayaa nu-uhor akwa-ijajijajay ah-naa, maa-ayie ukro amaa, ma ayor ukro-na-maa ayiee-ize-zee, ma-ayie emimee ukro naa izi-zi-za, ijier-izi, arratan, Ekpari, maa- haa na-haa, na-tae ammi, ni-zi-okie-kie, ala-ayie-ukro, yeata, amaa, oblee ni-idolaa, anaa, yee buu-bi-ichui, aba-ahiea-ayie, imimme, Ekpari maa-ha, na haa, ayisi-si mee, man nyaa mee, mi-iwi-kem, yee, mo maa awaa odemostie aluim ni-kalu-agbaan mee no-ma ajem, mizi no-okpo-kpo, amm ka, lwaa, yaa-yiom de, kalimaro no-kpo-kpo, kpem, akie-yie-ji, alaah lame-naa alino mee, alim ywaa ijee, alay-na-alay-na, ali-naa mee, ahee, yournee-naa-himmi-iyie-yie, itiazee, ade-yaa, iyie, yie. itiem, yoewi-yaa, no-maa adareeh, ajeem-gee, no-maa ayie-ukro maa kalaam-no-kpo-kpo, no-maa-yor-de-kalaem kpo-kpo, no ama yaah de-kalaam yee, yee, mo-maa-yoah, ikie-yie-kie-waa alami. iyia-iji, no-maa adareeh ajeem, kame-naa. ayor-yor ora, aa, n-ahaa, ni ukro isom naa, no maa-bi buo, kuu weji alaah, lay-naa-him tie, kowoo-tae maa yoom, mo maa bi buo ajume, no okpo-kpo Nomaa-bi buo ajume-omaa ayi-okro amaa. akwa. íjaj́ija-jay. ya-yomm. dee-kali-ma-ro. yeye. enemo-olorzaa. ke-naa. ayaa no-mee. mabi. buo. yafaa. ayaa. nom-mí. yim-j́ím oh-ababim. yeye-naa-ayor. naa ayor nenaa. zeze-izízaa. oh-mi. tíaza-ade-neno. mokro. akor-no. maa-ayor-yaa. no-maa. wi-ee <hesitation> iwi-kem. ahaa. ni-ni hoow. ababa. ena-maa-tee onor bwo-bí bwoa. yofaa. morga. omina-kali. nyahasoo awor. ala-sí. okro amee ebi aba-ayee. ni-zeze iyoor. tiatiatiaa. ni-mee. ibu nama-nena. de iyoor. ni-gége-tataa. baa-haa nee yoor. no-maa daree kala. agba. okiekie-mee-ayaa. na de. abi-buo-yataa. buo-ataa ne-nà. míwíkem makwaa. okposi nekaa nom. nomi-morga adím. níka-laa-agbaa-mee zo-ome. onu. ru-okpahe. ību ba-awoí-abua-mi. ibua-adonam akwaa. ij̀ajijay. ayaa-dumo-dumo namee. alami. ayaa dumo. naa-mee. nkí bua. afu-odor. níyia-ada. kuu. buu. utee bi kuu. kimmi-kí-yom-buary. ki-yee ebi-otide. anaa si. nostornejie maa-yaa. nkua no-odede bene. onu-naa-ami afuu-don aju-nor okpahe-mee. níkor-nor-naa maa. nebaa-amaa. ala-maa haa. neíj́í. ala-lane-naa kane ní-laah de. waa-tataa. uttee-ami. tee bua bi kuu. moo-gbadaa akim. onuu-naami adiji. aj́u na-ada